أفضل طريج ة أبدأ فيها يومي إني اصحى مبكر، أستمتع بفنجان الجهوة دافي وأرجع جدولي بهدوء، بعدين أسوي رياضة خفيفة عشان أنشط جسمي وكمان عشان أنشط عجلي وأبدأ يومي وأنا مستعد حج كل شي طاقة إيجابية تماما